आपलो व्यक्तिमहत्व बदल जाए तू बदलूंग शक्ताय, ता सगळा आपणाचेर आसा। आपण समज खाय कमी पडताय जाल्या बदलूंग जाय माट लोकां खातीर बदलोन कितय फायदा नासता। तुका आपल्या भितून कासले बदल पोवांग जाय जाल्या बदल कऊन स्वच्छेर गेवंय जाय।